Potana u vamanoto pane tete nu en vanu, no to pei ven manoto potana, potana ra popokana popotana ne rekasa poh. Ene to pemanin rakasanu popotana buanavi povopotane tsunan poh. Kene pemani poh bon buanavi voa veni pa tsi te ar nene tetenu en vanu. Kah ponana nor nene maninu. Ovia rovaka oh patana buanavi potanor vapoh e rekesa. Koh tsi vasisio nene vasisio tsuk nu oh potana vamanoto pene. Potana nene vamatonu. Oh potana ne tsunan poh. Vei tane nene pemaninu oh potana roya kora. Opotana tsuna polt potana nor vapo e tsunan para vakuvu poh hos vetane. Nene pemanin enu poh potana buanavi. I oh potana buanavi newe se ea pah vets enana kain ar vati tsene vavavatao. Oyia rova kora tsi vasisio nene vasisio soponutsi pene. Potana buanani newe pemanin nor kes vaso go kanor ane kain voane kora poka agana kuso. Ge oh voapako, kita nata sopo panara popoka voa nora poh tova piara en vanu. Tam buanavi nor vovore tsun nor potana piara en vanu torara tovovore tsun ah kain ar buanavi kora nor unor poh oraia bero bero naba kakavo to kita ananor bero kain taba buanavi. Vei nene kes vatasunu ane vovore voanu pana. Sivi nau voa ma pene kain ar buavi to onoto vatavuts pah ar nan onotoinom pah tsiako. Tane manin vakit enu potana ne tsunan poh vei tane nene pe manin vakits nu po potana vamano to pene. Popoka nor o potana nor va po e tsunan e tsunan vakav piara ven po os. Vei tane na nene manin vakits enu po potana buanavi vei nor sesenor o potana buanavi. Potana buanavi nene se hia. Arviti tsene tataonu en vanu, oyia rova o tsi vasisio nene vasisio nu. Po vasisio pene potana buanavi nene pemanin vakits enu po bon vamanato pene oyia o potana buanavi. Popoka nor o potana na tsunan poh. Hubam bon tsara poka ere po krismas, pemanin vakits enu po vamanoto berobero ti to mamanoto po potana buanavi pene pene vamanotonu po potana ne rekasa poh. Oyia oh potana buanavi. En mosina, kene davuts ka anei. Vei tane nene pe u enu pekas. Hubam taba nene pe u enu pa mamatopo o tua. O tua tsene tete nu ka imbi ka an ei. Pekas nene manin ove rovanu ame en mosina, tetenu en mosina kene imbi ka davuts ka anei. Oyia rova a tsi sivi nor sivma batsene va onoto nauo. A sisvi nor vovore nor, nene vovore tsuk nu buanavi kora. Ka sivik buanavi nor sivma tsuk nu buanavi kora. Ka sivo buanavi nor sivma nene vaonoto a tsutsunai tavoreni. Pa nor tsue potana nene pemanin nu o potana vavamanot pene. Potananan pe uvakits enom. Ge pe manin enom. Potana tsan vavamano tonom. Vei pane vorei voa vurei voa vurei. Ene topei manin enu po kain potana buanavi po vamanoto o potana tsene kita tsiako takiu. Povo potana koma nana bana vakav. Ven peara vakav, pa toro ovots, potana kora nor se ara pavamanoto berobero titovamanoto nor pa ma potana peor komana sovo. Oyia rova tsi vasisio nene va onoto potana pa sivi nor sivi mane, kene to vaonoto tsi vasisio ven kora. Panene pemanin vakits ena po bon vamanoto oyia rova pa tsi sivi pewe.